Wonisunii sagaleanean hindaabeni, aminen sagaleanean hinbukisen. tuninen turkinen dandaanien sagale hinyaateni, ama sagale ak simaafan ama mandaazifanen hinyaateni. dumii bilo dandani woin hinchireteni won ak fooni fa won ak kola fa, won ak kabeji au sukumaafa yote unum chireteniin.